Mziro so noi nəm ashe ye ri ba azim so noi nəm ama bai rig, ashe so anəng rig zwa zakiam yai, so a bujui nah-nah so amarekai nah-nah, nəng rig zwan beh ma ked ngng mən ya dari nəng ye nəd bəg awuri tabba, bəg ntambən, akuro bau, ashe di so ba nzim kinau bahubba beh ma ked nang ye ya dadi nma bai rig nəng ye wong-wong huoh bai rī jii-bīu nah-nah, jii-biu a hun bəg ziu məng sid diyi she awoi zakiam sid yei zakiam atəg wa nəng nən ngi, nzwam awun sid yei, ntambən sid yei, bəg-bəg tabba, bəg-bəg asani nzim na iri so she nkah zim so shiu jinkaiməng nkuəg zapər məng, a mah a woi so anau she, a kwəg di zapər kwəg-kwəg-kwəg mare dag kwoh a rig kwəg di zapər-arig kwəg zapər a mah a woi so shiu akwəg zapər məng mare kai sid yei kuruman meb ri mare kai so keshe nhwo swəg a bai zwam zakiam nbai zwan shijei atag wah abai fabb a wong mnan, surkuh sid yei, suri sid yei mare kai ashe ru ba she zim, beh ma ked rig shiu ma rig tab rig. Shiu ma rig tab rig inəd re yeu shiu, shad-shad shad re yeu shiu, ba atəg-təg ma rig wud tri i wong kah ma wud məng i nare tan shiu ma rig, nrig fag don wah jiri kai məng shiu ma rig tab rig a nare tan nbad bu re din mna bagkini wu təg-təg bu ziu dame wu re kini məng, ana ma nmomjen funi shumen amah so beh tui asa zig bashe məng jin kaiməng beh rig tau bu kəm-kəm kəm-kəm rig sa amah awoi, so shiu she bu kəm-kəm nəng dad nye kwuh shejei ahe kah so arig dəg baí bai di nəm fyeg-fyeg a ya ke beh kad bai sid ke bai sid ke be kəm-kəm, ashe so busau a dəg busau yake adəg busau nsake ashe ba sa mzim so noi nəm.